Tsy mitombony manao asa tsy misy tombony satria tsy maintsy misy raha hapirisiky kely ndaty hanaovany aze. Tsy voatery ho drala i reke io fa ze raha ataony tsy maintsy misy tombony ho azo.